Cuisine e leydi Cikin, a anndi e ñyamunda korifi fuf ɗun nder ndiyam ɗuɗɗi. Ɓe defirta cuisine maɓɓe e liɗɗi e faɓi, sey ɓe ɓeyda liyorɗum e gene e borkonno ɓe ɓeyda dow.